A ie ël balun, pöi a ie l'hockey, la pallavolo, êl basket o pallacanestro, cume völe di, pöi a ie la pallamano, pöi a ie <hesitation> ël tennis, pöi pöle curi, pöi a ie l'arrampicata e tüti i sport olimpici, a i n'a ie vaire